Azonao volagny tsotsora va gn'atao hoe fangalà sary nomerika? Ataovy manahaky gny mivola amy gn'olo mbo tsy nahita zay mihitsy hatramizay.